Kpǎ Kpǎ nkê byi mu bí taĉan ké ná keh re gi-fě nkí gí dǎ tcen a tcen â-bu ̂a ésìm a rě akwu tè tè tè tè